Un xixiniyu ñiaa keje xii ñiaa xixiyu suu takuu tuntuva ntojo aa kii tuntuva ntojo ra tajiru xii ntaku ra saa ni yasi chiña yaxi ntaku xii tuntuva ntojo, a ta nu koo tukura kunuu turu nuju xiyo kui kii uvi hoja ra, chinui nuju xiyo ra ika kosoi ntifi xiata nuju xiyo ra, saani yiasi tija xixituru xiaka yaka kuiti kuaka ra, a ta minu ntuchii yo'o mi ñuntu ñu'un ntavi yo'ora, minu ntuchii ra ntuchi ntu'u kuaka chiyova ra ika keje tiutia yiuxa nujuni sosuva keje xia kaara nti'i vaa taxiaka ra ntikuu tajantu minu ntuchi ra saa ni xiasii vaa xixiaka na kejea xii ntuchi, a taa minu tiayu tukura chiyi tiayu sintikira i'i koonto vaa kaa keje xiara saani yiasi chiña xixituaka tuku xii mi tiayu sintiki ra, a taa mini tiuxi ra va'a kuaa nuju kachiñuaka taku to'o kuxi tukua xii ntuchi vali, ntuchi kuaa chiyo ra i'itu tajao minu tiuxi xiiya ra saani yiasi tikuaa xixi tua xiya ika, a ta tana chi- kuxitukuo nina tiuyi, tiuyi tuku chiyo tukura chikao i'i xiti minu tiuyira itixa tami kuyi tukuoka xii yaka. a tanu vaa tukura chiyo tuku ntuchi ntu'u tuku ra ika tavin tu tavi nujuni ra, ika yataa va'a nujuni kara ika tejea xii miakara ikaa kuu tukuntu kiintu su mi minu tiuyi ra katavi tukuntu xiaka ra. Saani chiña tami xixitukua xiya kaa ra, yaka kuu iku takuu iku ya i- itaa tiuju kaa mintu xia yo'o ñu'untu yoora tau kani i'i kue'eo, a kani tu'uo ra chiyova kaa ko'o i'i tana'a, tana'a kuraka té loora tejera inia kaa ko'o yakava xinii taata miñaka tukura, saano tu mini tiuyika chi taata kutuva ika taxa naa ti'i tintaku iniyo ko'oyo vaao ra ku'o kiiyo tiova, kii tuo miiya ra tajaoa ini kisi loora ko'o u'un vua xii kue'e chi vaa chiña tuu minu tiuxika xiiñaka yaka kua xiniyu xa'a yiova mi yo'o ra takuu yia'a keje xiya ra ntiya xiniyu xiaka, kini tukui kijiya yia'a uuva kai xia najani ra, yia'a tie kaatukui xii yia'a tiee vali tuku ra, yio tuku yia'a ntukura xio itu yia'a kana kaara yaka kua keje xii mi ñiaa kara, saa ni nuni yiasi kuxio xii yaka chi, yaka kua taxi ntiia ika saboru.